Ia, koa fa handeha hiatriky antiretiain zen̈y anao. Raha tokony oman̈ananao voalohany zen̈y mila kalma tsara zegny tsy mila mekimeky aviô zen̈y tsy mila taitaitry. Bôka iô amy zay zen̈y lamba atao koa zen̈y mila mifan̈araka amy zay mila mihaja <hesitation> ndreky anao koa zen̈y. Mila fa mivôn̈ono tsara amy fivolan̈ana. Zen̈y fômba zen̈y fiteny ampiasain'olo handin̈anao han̈anaovana antiretiain.